Kaisa swprakma kwrak bristles bebaiwi thẃirokno swpraknai tei paithakni manwui eba swkangni manwirok hai manwirok bai swnamjak bristles abo duglam tei manwirokno romwi manna bagwi swnamjak. Swprakmani samungrok bwskang eba khe swkakna bagwi jagao duglam thumwi tubuo. Bokhotol wngkha kotor kotor chepta jaga jephru ha saka tei lama ganao samung tangna bagwi kaham kwplaisa khe swprakmani bisingtwi wngwi thangya tei kwthar khe tonwi mano. Jukjuk swrangrok jephru dagaroui swprak kaisa samungni bagwi kaham jukju jugo jagao kaham khe swkang swkang khlaiwi mano.